<hesitation> Pamidor qaylasini ko'p kunlab saqlasak bo'ladi muzlatgichda. <hesitation> Chunki u u daraja tez hidlanadigan mahsulotlar sirasiga kirmaydi. Chunki u pishirilgan bo'ladi. So'ngra, bankaga qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun ham ko'proq turib berish xususiyatiga ega. Agar uni muzlatgichni muzxonasiga qo'ysangiz judayam ko'p turadi, oylab turadi. Lekin muzlatgichni unchalik muzlatmaydigan joylarida tursa lekin, bir oydan keyin hidlanish, mog'orlash xususiyatiga ega.